ممكن تملك الي ظاهر منها بس، إنما المشاعر العميجة الي في كل واحد واحد فينا! لاه، دي حاجة صعبة جوي، إحنا نفسينا مش عارفينها